طبعا عشان تغير الحفاظة للاطفال اول شئ جيب الطفل حط حطه ينام على الفراش بعدين تجيب الحفاظة افتحها الجهة اللي فيها اللواصق تكون بجهة الظهر والجهة اللي فيها الرسمة بتكون بجهة البطن. بعدين حطي الحفاضة على بطنه. فك فك اللاصق وحطه على المكان اللي فيه الرسمة.